إذا عندك هدية وباغي تغلفها، اول شي بنجيب غلاف يكون كبير مقاسه علشان نغلف الهدية وتلتف مرة أو مرتين، ونجيب شريط لاصق، ونغلف الهدية نخليها في النص ونجلس نغلفها ونلفها وبعدين نلصقها بالشريط اللاصق وخلاص بتكون الهدية مغلفة وجاهزة عشان تعطيها للشخص.